Kwrak password bai nini account no kwthang khe tonnai abo 12 okhor ni slai kwbang wngna nangnai. Tei aboni bisingo kotor tei kotor lekharok number tei khakchangma symbolrok tongna nangnai. Nini mung achaima sal eba password 123 hai khe saimanna bagwi kokthairokno swnammani yakarwi rwdi. Aboni slai kokthairokni kaisa swlaijak mix swnamdi eba kaisa random kokthairokno swnamdi. Udhahoron ni bagwi hathai kwbangma account ni bagwi kaisa password no tei use ta khlai di. Nini password no kaham khe nangna bagwi password swnamdi. Teibo mwthangjakna bagwi kwnwi kwrwng password swnamdi. Password no sapung khe swlaiwi tongna khe kubui borok no nangnai jagao swiwi tongmani yakarwi tongdi.